Pues juech este dun na i'ixë yëdun xa'ajpë kon moch, ni'iy myoch, kon mey, ni'iy myey, bi'i ni'iy wyay, ni'iy xëdotyë yëyë ech dun na i'ixë.